हम्मर दैनिक खानामे तमान चिझ अइतियाँ । जेहमे कुछ हम्मर रेगुलर खाना हँइ कहलेसे कुछ हम्मर पवनी तिउहारमे खैना खाना हँइ । जस्ते दार, भात, तेना यी हमरे ते रोज खैती । अइस्तहिं कुछ हम्मर मौलिक खाना हँइ । जस्ते ढिकरी होइल, कचरिया होइल या सितुवा होइल, मिसउलाक भात होइल, तिल्हा रोटी होइल यी हमर खास पवनीमे खैती । मै आज अन्तिम अपन खइल एक ठो मौलिक खानाक बारेम बताइ जाइत हउँ जेहका नाम ढिकरी हे आउर यी कैसे पकैतियाँ कैहके यहका बारेम फे थोरी बताइ चाहथौं । ढिकरी पकाइक तहिन सबति पहिले ते हमरे चाउरके पिसान बनैति तब जाके उ पिसान ओहके हल्का गरम पानीमे गाँजेक पर्ता । जब पसान गाँजके तब ओहके तब <hesitation> लम्बा लम्बा उँगरी कैसा पकाइ पर्ता आउर ओहके जब पकाके ढेर हुइता तउ उ गरम पानी करके ओहका उप्पर पैन धरतियाँ आउ जउन बाफ आइता उही बाफमे ढिकरी ओहके बहुत ढेर ढिकरी डारके तोप देहतियाँ । जब एक घण्टा हुइता तउके ढिकरी बाफमे पक्ता तउ जा के उ खैना मेरके बनजिता ।